Дар Ветнам обу ҳаво тропикӣ ва сербориш аст. Дар ҷануби кишвар, мисли Хошимин, ҳаво тамоми сол гарм ва намнок аст, ҳарорат одатан аз бисту панҷ то сӣ дараҷа аст. Дар шимол, мисли Ҳаной, тобистон гарм ва боронӣ, аммо зимистон нисбатан сардтар ва хушктар мешавад. Аз моҳи май то октябр фасли муссон идома мекунад, ин вақт боришоти зиёд ва баъзан тӯфон ба амал меоянд.